Raha ny fahafantarako azy manokana mety hoe avo roa na avo telo heny ah amin'ny isan'ny firenena maneran-tany ny isan'ny fiteny eto amin'izao tontolo izao izany hoe eo eo amin'ny dimanjato ka hatramin'ny eninjato eo eo na mety mihoatra an'izay ary satria ohatra zao Madagasikara misy foko valo ambin'ny volo ah de reo samy manana ny fiteniny daholo.